<hesitation> Sɛ motum etu kwan akɔ " Mars" do a, akodi nda kakra a na dɛm nda kakra n' sesa bɛyɛ dɛ afe a na ɔno monnko oo. Osiandɛ beebia nye ha osiandɛ ha yi a mowɔ yi asaase yi do yi minnhia hwee. Mosoɛr a anapa a ma mepɛ na midzi, me-me- metse fie, ma mepɛ na meyɛ. "Mars" hɔ yi so minnyim obiara wɔ hɔ minnyim adze a mpo a ɔwɔ hɔ, erokɔ erokɔ tsena henfa, ebɛn edziban na ibedzi na ma ɔkeka ho. <hesitation> Ntsi emi dze nkyɛ monnkɔ na mɛper dɛ anka mɛtsena <noise> asaase <noise> yi do ha yi ara na makɔ do abɔ me bra osiandɛ ha yi so minyim nkorɔfo, hɔ no ekɔ hɔ no sɛ ekɔ na annkɔ annkɔto obiara wɔ hɔ <hesitation> ɔno so ebɛka w'asɛm dɛn ntsi emi dze nkyɛ monnkɔ.